Nojah, tuu om sääne klassikalinõ uskminõ, et ku toorõst põrknast süüt vai ka must'kit, et sis nuuq mõlõmbaq avitasõq niguq väega nägemisele üteh. A ma tiiä-i joht, kas tuu sis periselt ka nii om.